نفظل إنه نشعر ببرودة شديدة على خاطر يمكني معنتها نجم إنو نتكيف ونتأقلم بسهولة <hesitation> مع البرد كيفاش عن طريق إنو نلبس برشا تبش والا برشا تبش باش نتدفى والا نقعد <hesitation> معنتها مسخن وبينما إنو يكون دنيا سخانة برشا الواحد مينجمش يتحمل روحو، وكيف كيف زادا يولي روايح وبرشا صعوبات.